سلام، زه همدا اوس په یو موقعیت کې یم او داسې احساس کوم چې د سړک په هاغه بله خوا کې یو څوک اخته دی چې موټر غلا کړي. لطفا ځان راورسوئ او غل ونیسئ. تاسو زما د موبایل څخه موقعیت سنجولی شئ!